جي پي اس د “ګلوبل پوزیشننګ سیستم” مخفف دی. دا سیسټم د سپوږمۍ له لارې ستاسو موقعیت معلوموي. څو سپوږمۍ په فضا کې موقعیتونه لیږدوي، او ستاسو جي پي اِس وسیله دا سیګنالونه ترلاسه کوي. وسیله د سیګنالونو پر بنسټ ستاسو دقیق موقعیت محاسبه کوي، بیا یې په نقشه کې ښیي. په دې توګه، تاسو کولای شئ خپل موقعیت پیدا کړئ او خپل هدف ته لارښوونه ترلاسه کړئ.